Ya zava-dehibe eo ami tanora zao ai le manohy fianaragna amina université <hesitation> satria môka ai akagny zao tegna azahoagna fahalalagna mbo lalindaligna kokoà, de <hesitation> mbo sur zegny ra oe mivoaka avy amina université anao ai, de mbô mahazo asa <hesitation> tsaratsara.